أحدث حدث في تكوين حياتي لما قررت أدرس اللغة الإنجليزية، كانت خطوة كبيرة بالنسبة لي كنت متحمسة وخايفة بنفس الوقت، تعلمت كثير من الأشياء مثل الاعتماد على النفس والتكييف مع الثقافات المختلفة وكيف أتعامل مع مواقف ما كانت تخطر على بالي من قبل، <hesitation> حسيت إني كبرت ونضجت بسرعة وصرت أشوف الأمور بعين.